Aku eme cuci baju cuci pake lime ket. Eme cuci baju aku olo ngo weli rinso di one kios aku laseng weli pat ne eme toe lima ko telu agu weli molto. Poli hitu laku ga olong emi taung ember baskom agu sikat. Poli hitu laku bo ga emi taong baju sot saki langsung na one ember, poli hitu gah na'a rinso agu na'a wae. Eme nggo laku baju ko deko sot toe ma nganseng kucak le lime aku laseng pake sikat kaki ket. eme nggo aku lebi one mai sepulu baju aku laseng siap rinso daku telu ko pat. Eme poli cuci hitu ga, mai laku ga pinda one ember ata toe manga isi'n poli hitu gah langsung limba. Poli limba hitu ga pari, pari ho'o ga manga ata pari pake hanger de manga ata las- langsung teong ket one wase Eme kering baju so'o ga biasa'n ne laseng ne baju ho agu deko aku pari mai one mai gula mai sampe mane mai. Cai le mane laku ga langsung teti. Poli teti laku ga na peang taung hanger, poli hitu ga balik, poli balik hitu laku ga langsung lipat ca ca, lipat ho ga na dio'd laku baju, na dio'd kole deko. Poli hitu gah mai laku na'a one mai lemari. Na lemari ho kole ga na'a dio'd baju'd na'a dio'd kole deko'd, nggitu kole sot iwo't harus ise na'a neka na'a cengkali boto bingung ite eme nggo'o kawe kut pake lite.